Mmm ko la verdad ni'iviyo ta kini xa mal ohá ta ho naneo iin naivi ná oruna horasi ha a an. <hesitation> onesto chí, dabaxhichí ta oña akena ta ha a an. dikan va kan ná tá ha ho o on. davaxhichi tá ho tonro nona tá ha akena inclinar na kana na oduná adunaká ha a an. xanguan kao na vichí ta ñoo yó, odu ñoo yo'o chí ini ini nrá naivixo ho o on. koga naivii ná ha a an muy dificil na ko iin kao ná completamente una honesto.